han rɛstoran diyo mani zun diyo oyiro oma dɛmu bon mu wiɲan a benɛ awe sɛ ma <hesitation> be ɲun'ere uwe um <hesitation> midepe ma le mu wɛ case abe ɓa ɓɛmi ɓɛwa jɛ han diya mu ɓa'a ninɛ ɓawa mi cɛrosunu ɓawa mi cɛrosunu ni bonu ɲunvanlo ɓawa minni <hesitation> a o yi miniyan a o ji ni bonu ɲunvanlo a o a mu a a we boni anni we boni o tawɛ a o nɛ a o diya sɛrobe a mu wesin donk to <hesitation> cɛrosunu curulu we de mu han diya nɛ a jɛ a wa'a mu donk ho mu o tawɛ a o we o ho mu o zun a nɛ ni cɛrosunu ani we boni a vɛ mina han diya aba a sɛ to bunna han ma wesin han diya so ma wesin